Raha ohatra hoe feno mibosesika ny fampiriman'entana de toy izao ny fomba fandaminana azy: avoaka daholo aloha ilay entana ary avy eo avalona tsirairay, de rehefa hampiditra azy ao anatin'ilay fampiriman'entana dia ampiarahana izay mitovy karazana.